Kulkas ge ngonee solohoo musti sema strom, aa la ngone cok ene na cok-cok iya toma gunyihi strom gena, rasi ngone butuu ene na tombol ge toma kulkas ge ma dulu. Aa anggena butuu ma tombol ge iya ge langsung kulkas ge ene loho ma, supaya ngone soka daging, soka ake es, ge ena alo sedaba daging, bolo uge, aa anggena ena jira ua.